Au ahik uma lelelo vila, letak uma ndia nai letek lain ela au bisa met pemandangan tasi no sunset ledonosok. Uma ndia boe tao neme ai no batu. <noise> Tao nan maloa no manahik.